Fihinanan-kena izany sisy oe aradalagna sa sy aradalagna fa fomba fihignagna ananjy fôgna ataonao misy limitiny ohatra hoe, nihina-kena anao niany, de amaraina anao mivadika ro afa ndraika, fa sy oe, hena niany de hena amaraigna de hena ambadika maraigna, fa za- feperinao zany le raha hoe amin'izao zah mihina-kena de amin'izao zah mba sy hena ndraika koa hoaniko.